Eee amache achap chaik, achape chaik ko nyiil che chaang, amuu muuch achap chepo soya amu mii piik che ma <hesitation> machaniik, achap che po kokoo, amu mii piik che mo <hesitation> machaniik kora, as achape chaiik chu konyil che chaang, ka chap supuhi achape ku chotok, aya achap ss- saa sita amu achek ke <hesitation> chaik akoi, achape kuchotok kora, che ma miito achape chepo machaniik kora, achape che po soya ak achap che po chokolet, ak achap che mo miito machaniik che pilein. <hesitation> che- cheleelach ichekei, ko rook achap chepo iin turungiik che ma mii cheko, amu mii piik chema kolue cheko, achape turungiik, achap anyun kunotok akot koskoleny ko muuch achop, achope kunotok kora, che ma mii tukuchotok tokol, chu ka mwaa ale ma- ma machaniik che ma mii machaniik.